सबवे माने न ट्रेन होगेल, आ ट्रेन त हमनीके थाहे बाटे कैसन रहैये केतना बर्का रहैये सब लोहाके रहैये आ केतना सामान लाधेके मिलैये । आब ट्रेन होगेल त ट्रेन तैका सस्ता होगेल प्लेनके तुल्नामे उइहेला आ जैसे अदमी सबके जाएके बाटे बहुत दुर दुर जाएके बाटे एक ठाउसे दोसर ठाउ जाएके बाटे त उके लागि अदमी सब प्लेनके इस्टमाल न कर्के ट्रेन <hesitation> करैये ट्रेनसे जाएके मन पराइये । काहेसे आब ट्रेन तैका सस्ता होगेल प्लेनके तुल्नामे ओहिसे । आ ट्रेनमे त टाल समानो लेजाएके मिलैये, अदमीयो लेजाएके मिलैये, आ इ ट्रेन त नेपालोमे बाटे आ इंडियामे बाटे । इंडियामे त और केतना न केतना बाटे, चारुपाखा ट्रेनेसे जाइये काहेसे इंडिया बहुत बर्का देश होगेल नत । त एक ठाउसे दोसर ठाउमे जाएला ट्रेनके इस्तमाल करैये । आ नेपालोमे बाटे नेपालोमे ट्रेनके इस्तमाल होइये एक ठाउसे दोसर ठाउमे जाएला आ चाही सामान सब पुगाएला । त ट्रेन हमनीके आरो कथी कथी काम लगैये, आ ट्रेन देख्के हम्रा कथी याद आइये फिलम सबके याद आइये । फिलम सबमे केतना ट्रेन सबके देखाएले रहैये, ट्रेन उपर लरैत रहैये गुंडा आ हीरो पूरा साफ धिशूम धिशूम मारैत रहैये पितैत रहैये । उइहे सब देखैसि उइहे सब देख्ले बारी लैकामे । आ हम्रा ट्रेनके देख्ते मातुर उइहे फिलम सबके याद आइये का हम्रा त ।